Kam vënë re çë jeni të zemëruar me njëri-tjetrin... a keni folur për këtë apo po përkeçësohet me kalimin e kohës? Mund të përpiqeni të kuptoni çfarë e ka shkaktuar këtë distancë dhe të gjeni një mënyrë për t'u pajtuar.